Wo ɗogkhlow ku ɓhɛ mun mbomi phani mheni kurɓe ka mhen kui ni tepho kikei lunku phikɛ anghaphani mheni kui anghaphani mhen kurɓem ko wuni ɗighi wala ti ku ɓhɛɓhɛ kirei wo wo wrar phikirei momi phani meme kurɓe ka mhen <hesitation> ka mhen ku wɛ wep <hesitation> ɗaɗu ku ɓhɛbhɛ momi lenya wawa ku jughik tik u kuyel keyi wow lenku mike lam ka kurɓe alunku mike <hesitation> lenya iyakreȝun ka-ka-ka kyakkkykkon a kyakkɔkyakkɔn wo kyakknan lenya wo ɗigui ti tik u <hesitation> jughik ɓhɔmike phani kurɓe kama mhen shap ɗakklawku ɓheɓhe phep phani kurɓe ɓhrang wowe wanang ka phani khimhe kama phani khiri lenya momi <hesitation> shiha shi shibha lunghonzai rɔ ya phani khiri ray a phani khinhe ro ya phani <hesitation> kujug amma ayigi wo walla ti phiɗii.